اندونسيا طبعا بتتكومن سته الف جزيرة وكل جزيرة عندها حاجاتها لكن برضو لما خشوها الهنود والصينيين والأوروبيين كل ديل جوا بحاجاته هي مشهورة بالبهارات